Quannu pensu a la spiaggia, pensu a li jurnati di mari, tanti pirsuni, caudu, sudura, rina e cannaliarisi sutta lu suli. La spiaggia, o ti piaci o ‘un ti piaci e iu fazzu parti di li pirsuni ca ‘un ci piaci. Ci sunnu pirsuni ca associanu la spiaggia a lu divirtimentu ma pi mia ‘un è accussì. Li unici spiaggi ca mi piacinu sunnu chiddi tranquilli, senza tanti pirsuni, nicareddi e unni c’è la possibilità di aviri umbra naturali no sulu sutta lu parasuli.